Okay owo me vre inu on monda eme ba riori gño kpo nwe vye ada na ongye nwo fu ulu nwo vye ñan ba ñaa si nwo bli esson ba nwo wo la ayi ma ba nwo ka onmonda ba o onmonda mi lo ambla la gño fuulu khwo nga nwo tno aga ishi nwo fara yo kpo ba onmonda mi do owo ba ozhen gño yo ndzayi nwo yo soo yo ndzayi ondza klwo nga le nwo ndzanyu gño ambla mii do nwo mbli oka koo nwo klo ishi yo ta ukum kpiki grio aha kamin da nwo zgi yi yo klo eme ba nwo ya kpo on dalo ambla la ba nwo sko omba klo tama nwo klo ta ukun kpiki nwo zgi obo edzi owo. ozhen ba nwo klo yi engla ngi nwo zgi nwo gre la ridigyin mi do. nwo yoo gre yo nya moonwyen engla onye mo akpla la ran gre ba ruwo nye nwo dzu ami loomba tse ba bmi yi vbu bmi yi dzu ami lo omba tse ba bmi yi vbu bmi yi dzu ami lo omba tse ba bmi yi vbu bmi yi dzu vbu omba tse ba bmi sukun yi eshen bmi sukun tsu agree akuu nga bmi nge kalu mo ambla gño nge kala mo khwo riga toh kowene ari smayi agre abro ordne bma ambla gño gre abro odne grio khwo nwo yo kpo dilili chuku dno oka decewa akpiki dzu tnoto rubo owo gño la moanuwgen ma ngi.